<noise> e jun ya', jun yak rii' <hesitation> kirb'anan <hesitation> ko'qq'ab' kirjiyij rechaq' wuxu' kirjiyij ritib'iliil qajcha' chiran, wani' ne qilin saqa'n che qas k'o kaan qaak' wuxu' patux, wuxu' qapipen k'o chiran kirb'an li yaak rii' kirmin riib' pi taq pi taq <hesitation> chee' wuxu' pi taq chinoj wuxu' <hesitation> xapa¿ che'el <noise> xa' kela' kirk'am b'iik wa kirjiyij jun rechaq' ritib'iliil re kitijan o re kirta' riib', xaqara' jun chek awaj che kirjiyij recha ritib'iliil re ko'q q'ab' e jun och' xaqara' jun och' rii' <hesitation> ara' qas kirk'am b'iik lawajiib' o li ak' re kirtij pir jul wuxu' pi rik'olb'al che'el kiraqataj wii', kirk'am b'iik xaqara' e nik'yaj awajiib' rii' laaq' ketijek xu' chan qaste qaste qatij ra'aj qast otz ritijiik k'o chiran qatij taj rimal qet- amt ritijiik.